Kulkas ma ina manfaat ma elau ite ianu. ite nu daging no. ite uuta nu. ite una eudu air es ma ma ite anau pab apeari'i ma kulkas hilale ma. jadi biar ite mehete seme siu, seme siu iter pise ma kang laene laeng ite sahe kulkas riaya tabole ite foya-foya ite i'isya episie ma kang hise ite hesa heseme ama duma kalu tahi kulkas bukang ite tue paneke ite naewa ma tae bisa itarianu musi tae bisa semisala biar utanu si tae bisa laese dua lako malo hatie pandekome sasaladul tae bisa kulkas neila apemeu keperluan nikome keperluan seme paneka moianu amo utanu amowedu paneka berarti atarahe jadi kulkas manfaat ma elau seme sala, ite aunuria paneka huda riya sudua ti ha kuskas hela ma bisa, jadi kira kira napa kulkas ma atarahe musti arahea, araheya pemadumu hilale. Ta bole paskali pesumi siu wama musia tapi leisa sedua mama laku peana tapi kalu itena eu saladu ma laku paneka itena sadde terpaneka puna pa jadi kalau peamo sidi, toma, amu sala sala, amu seme sala mantido mate bisa ite ewa ma kulkas hilale, apalagi ite iyanu kalu elau paneka eta sa paneka temu rase, laku ite ewa ma kulkas laku mama kang iirow lalaku irow low low laku ki amakang bisa ite anisa, iputu dua pi, putidu, putati, mama kelebihan kulkas ma jadi duma ma kang biar kulkas huawdana te harus hise tabole tahya, kalu tahya laku paneka ipuna napa amu imi'e sasa ai ingin ai pea ma kulkas ma, tai bisa akeu keu wama musae, <hesitation> musia sasa ladu tenga sumi siu e laku mate hete museiepisie elauoo, pise elai idopo tahe bisa mandrahi kulkas, kulakas ma rina pisida kuat'e paleng paleng juta disi kita bisa man rahya, hide mana man piseni mana foya peaya mankeeo orahe yang taneo sunnate akale lapea ya, hima tapa sumi, he jadi kulkas, jadi ami pise makang jadi ami kulkas ma sabatul kua te yaka yakeo ma musia kuate. Hite e'ma leisa lesi dua laku umama pe anam tabole sasa saladu, ite, ite tahi tapi moya musia yang mati ewa ma kang musia eunei, eunei tapi mati nur tehilale ya allah karina matapasu mite kulkas rua mater manarahe siu ta bisa siu barang mai hina pisida, barang pisida kue hina juta, pi tradisi nama idupho ta bisa manrahya, jadi au ma au hete hete pea kulkas ma kang biar mehete seme siu, au esekang laku kulkas ekang au tasala di kota awewe kang laku au sahia mani tarnate rena au halane mati hete au halaya, halaya nei mate hese mese au ledia au hete papalediae biar se napala au tayedia, au na aiya, au ladihina lao napake ya layaka au heu ya allah me taneo rala musia, au hete nur ala musia au kira au ta sunyie, hei hei labe au na lae paneka iyanu, utanu amne husa ehu sioe tapi tapisa hese dua ma laku wapeanu yaka eu sasaladu itei asualadu tapi atetia musia hutua.